ætlum að einblína á samgöngumál í þætti kvöldsins við byrjum á bensínverðinu en

hafa lækkað svo um munar eftir að Costco kom á markað og merkir breytingar hjá hinum olíufélögunum vegna þess til að ræða þetta er kominn til okkar Runólfur Ólafsson framkvæmdastjóri

velkominn takk þið hafið skoðað þróun bensínverðs frá fyrsta janúar í fyrra fram til

á fyrri tímabilinu fram að því þegar Costco kom á markaðinn þá munaði ríflega níu krónum á milli þess bensíns sem var ódýrast í sjálfsafgreiðslu og þess sem var dýrast að meðaltali eftir að Costco

inn á markaðinn þá er þessi munur kominn í tuttugu og tvær krónur og ef við setjum þetta við venjulega bifreiðaeigenda fjölskyldu sem er að nota tvö þúsund lítra á ári sem er ekki óalgengt þá hefði sú fjölskylda sparað á sínum tíma hefði hún eingöngu verslað hjá orkunni miðað við það að versla hins vegar hjá dýrasta félaginu

þessi fjölskylda er að spara núna ef hún verslar við orkuna fjörutíu og tvö þúsund krónur og ef hún hefði tækifæri til að versla við Costco þá myndi hún spara sér sextíu og tvö þúsund krónur þannig þetta eru verulegir fjármunir fyrir venjulegt launafólk sem þarf síðan að borga skatt og skyldur af þessum peningum en þetta má allt rekja til komu Costco þið þið sjáið bara þessar breytingar

Costco sem er að hafa áhrif á þetta það er dýnamík á markaðnum núna og er dýnamík sem vantaði hér áður við sáum í aðdraganda innkomu Costco að félögin voru byrjuð að undirbúa sig en en eftir að

skyldi lækka verðið þó það mikið nú rak ég augun í til dæmis hjá Atlantsolíu og ég er að reyna að átta mig á því hvað það er til dæmis hjá Atlantsolíu í Kaplakrika á hundrað níutíu og ein

níu krónur á Kópavogsbraut hjá Atlantsolíu er bensínlíterinn á tvö hundruð og þrjú komma níu krónur þarna munar tæpum tólf krónum

er tólf krónum dýrari á Kópavogsbraut en í Kaplakrika hver er skýringin þarna er Atlantsolía að keppa við Costco annars vegar og hins vegar við hin félögin sem eru að bjóða núna og dæluna sem eru að bjóða ódýrari verð á stöðvum en er það ódýrara hjá Kaplakrika af því það er nær Costco líklega eru þeir að reyna að höfða til viðskiptavina sem eru þá í Hafnarfirði en þeir eru líka með þetta sama verð á Skemmuvegi sem er enn nær Kópavogsbrautinni en eru þetta heiðarlegir

má þetta það er frjáls verðlagning og þetta var algengara hér áður fyrr en um tíma var það þannig að menn voru bara með sama verð um land allt það vekur líka athygli að að dælan sem er í eigu n

eins

eru með þrjár stöðvar á höfuðborgarsvæðinu og n einn er að bjóða mun ódýrara verð aðeins á þessum þremur stöðum á sínu sínu

það stærsta í landinu og er þess vegna að bjóða ódýrara verð bara á höfuðborgarsvæðinu Skeljungur hefur farið aðrar leiðir með orkuna

þeir eru að bjóða mun lægri verð á Akureyri Egilsstöðum og í Hveragerði eins og Atlantsolía reyndar þannig landsbyggðin

fær að njóta góðs af lægra bensínverði það er að koma fram þar líka en svo er eru að fá s m s skilaboð um að það sé

og þeim hefur fjölgað mjög mikið þannig það er svona olíufélaganna eftir komu Costco og síðan hitt að Costco er samkvæmt nýlegum fréttum talið vera með um það bil tíu prósent markaðshlutdeild á markaðnum á þessari einu stöð á öllum markaðnum á landinu sem er auðvitað gríðarlega mikið en hvernig sérðu næstu mánuði mun verð lækka enn frekar eða mun Costco ef til vill bara hækka ég sé frekar fyrir mér að þróunin verði sú að við munum sjá verðið lækka munum sjá miklar breytingar stöðvum mun fækka og sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu en við erum með ótrúlega

á höfuðborgarsvæðinu það eru til að mynda þrjátíu og ein bensínstöð í fimm kílómetra radíus frá

þar er fjárfesting sem neytendur hafa í raun verið að borga fyrir þannig ég sé mikla mikla gerjun á næstunni miklar breytingar takk kærlega fyrir komuna takk við ætlum að halda aðeins áfram á þessum nótum ræða um samgöngur ég gesti sem voru að spá í þetta einmitt í dag á ráðstefnu sem var haldin á vegum k p m g og Bílgreinasambandsins Gunnar

og Lilja velkomin Gunnar ef við byrjum á þér þessi ráðstefna sem snerist

samgöngur framtíðarinnar og þá uppbyggingu sem sem á sér stað og mun eiga sér stað á næstu árum

svolítið að velta fyrir ykkur hvort við værum á réttri braut hverjar

reynir að draga

af þessari ráðstefnu við stöndum

einhverju leyti á krossgötum flestir stjórnmálaflokkar nú væri tækifæri til að fjárfesta meira í innviðum en á sama tíma er boðuð tæknibylting í þessum geira spurningin eigum við að fjárfesta í samskonar innviðum og við gerðum áður eða verður notuð önnur orka rafmagn eða vetni

eigum við að leggja meiri áherslu á almenningssamgöngur eða einkabílinn þessu vorum reyna að svara í dag til okkar komu sem sagt þrír sérfræðingar erlendis frá frá Toyota

k p m g og hjálpuðu okkur við að svara þessum spurningum og komust menn að einhverri niðurstöðu með þetta átta hvað er sniðugast að gera já nei það skemmtilega við þetta er að

flestir eru á því að almenningssamgöngur verða jafnvel aukinn

samhliða sjálfvirkni væðingu þannig spurning um borgarlínu eins og Lilja kemur hérna inn á á eftir hún er enn þá relevant ef ég má sletta og hins vegar er það verður það rafmagn eða vetni við héldum öll kannski fyrir

fjórum árum að rafmagnið væri að vinna þetta en núna eru einhverjar breytingar í farveginum þar vetnið gæti komið inn aftur og kannski verður það þannig í framtíðinni að

eiga dísel og bensín bíl heima hjá okkur eigum við einn

og einn rafmagnsbíl af hverju af hverju eru menn að tala um að vetnið sé mögulega með einhverja endurkomu það er vegna þess að miklar tækniframfarir í rafgreiningu á vetni og það eru góðar fréttir fyrir Íslendinga af því við eigum mikið af raforku og ef við munum eftir gamla tilraunin sem var gerð hér fyrir tíu eða fimmtán árum síðan hún misheppnaðist eiginlega já hún leiddi það í ljós að að þetta var mjög kostnaðarsamt og núna koma menn frá nú hafi orðið bylting í tækni á rafgreiningu á vetni og og kostnaðurinn verður töluvert minni en hann var á sínum tíma jafn

með tegundirnar en það er að breytast bara þannig ef

því fyrir þremur árum að rafmagnið væri komið til þess að sigra hina orkugjafana en ég er ekki eins viss um það í dag að það verði eingöngu rafmagn

Lilja þú og þitt fyrirtæki hafið skoðað borgarlínuna og tókuð þátt í vinnunni varðandi skipulag höfuðborgarsvæðisins síðan kemur þessi umræða um sjálfkeyrandi bíla og þá er spurningin hvort hvort þessi borgarlína sé rétta svarið ertu enn þeirrar skoðunar að það sé hún sem við eigum að þetta borgarlínu verkefni er náttúrulega bara risastórt skipulagsmál og mikið meira sérrými og aðstæður fyrir góðar almenningssamgöngur sem geta verið óháðar umferðartöfum annars staðar ég held einhvern vegin

hugum margra að þegar við segjum orðið borgarlína

hugsum við um einhverja teina og einhverja vagna

svolítið greipt í huga okkar en en borgarlínan snýst kannski um eitthvað annað

já tæknin er í raun aukaatriði það er rétt að það var þegar við fórum í þessa vegferð svæðisskipulagið var unnið að þá var verið að tala um léttlest eða hraðvagnakerfi en við vissum ekki að við þyrftum að fara í nánari greiningarvinnu til að skoða hvað ætti við hérna og það er búið að vera að vinna það núna fyrrihluta árs og

allar tölur benda til

sé nóg fyrir okkur til að byrja með þess vegna leggjum við til að það verði byrjað á þessu hraðvagnakerfi sem er í raun eins og léttlest á gúmmíhjólum en þó sérrými byggt þannig upp að það sé hægt að hérna fara yfir í léttlestina síðar meir ef þess gerist þörf og hvað er þetta verkefni fyrir alþingiskosningar eru menn einhvern vegin að tala um borgarlínu en hvað er þetta komið langt við erum að fara

það er komið styttra en flestir halda við erum að vinna að setja eða sveitarfélögin

svona heildarkerfi sem er þá framtíðarsýnin til ársins tvö þúsund og fjörutíu þar sem eru fimmtíu og átta kílómetrar af innviðum svo á eftir að fara næst í vinnuna þar sem þarf að finna hvað er besti fyrsti áfangi það eru kannski svona tuttugu til þrjátíu

kílómetrar og ef vel gengur þá verður vonandi farið í það á næsta ári en það er náttúrulega eftir öll þessi pólitíska spurning um fjármögnun og hvernig utanumhaldið á að vera og það er svolítið svona verið að ræða það núna í samráðshóp á milli sveitarfélaganna og ríkisins og kosningar í vor

þá já sko öll þessi umræða um tæknina og hvaða áhrif hún er að hafa á til að mynda umræðuna um borgarlínuna og svo framvegis

í farvatninu einhverjar breytingar sem hafa til að mynda rætt um í dag aðrar en möguleg vetnisvæðing sem sem bara þeirri uppbyggingu sem sem við erum að horfa fram á í dag já það eru flestir sammála um að eignarhald muni breytast mjög hratt og að er þegar byrjað að breytast og við kannski sem tókum bílpróf

fyrir þrjátíu árum þá var alltaf hugmyndin að eignast bíl

mjög fljótlega og ég gerði það og kannski flestir á mínum aldri en unga fólkið í dag er ekki þar endilega og í dag er þannig að þú getur leigt bíla alveg frá klukkutíma það var þarna

upp í það að leigja hann til fimm ára og deila með öðrum líka og það mun eignarhald á bílum sem er í dag mjög einhæft

sjötíu til áttatíu prósent ævi sinnar einkabíllinn fjórum til sex prósent þetta á eftir að breytast Lilja og Gunnar takk fyrir komuna í Kastljós og

að segja okkur aðeins frá þessum samgöngum framtíðarinnar við ætlum að skipta aðeins yfir í dýrin og listina gott kvöld

listir og listamenn gegna lykilhlutverki í breyttri afstöðu manna til dýra og dýraverndar og birtingarmyndir dýra í listum sem haldin var á vegum skólans á haustmánuðum við ræddum við Bryndísi og fleiri fyrirlesara

á ráðstefnunni kom fram að skýr þróun hefur orðið á því hvernig dýr birtast okkur í menningu og listum skepnur og metum þau nú sem einstaklinga af annarri tegund Bryndís notast við þessa nálgun í list sinni og manns síns Marks sem fjallar um samband manna og dýra og mannlegt inngrip í vistkerfið þar koma meðal annars

ísbirnir hrægammar og silungar náttúran hún náttúrulega er hluti af menningunni

hluti af náttúrunni við getum ekki aðskilið og það er enginn hagur í því að aðskilja þessi tvö hugtök og ég held að reyndar í dag að það sé ekki hægt jafnvel ef við förum á norðurpólinn þá finnum við á síðustu árum hefur orðið til nýtt fræðasvið dýrafræði sem skarast við heimspeki bókmenntafræði mannfræði trú og listgreinar áhugi Bryndísar á dýrum hófst þegar þau hjónin leituðu uppi alla þá ísbirni sem finna má víðs vegar um Bretland þau mynduðu birnina í þeim aðstæðum sem eigendur höfðu komið þeim fyrir í sem sýndi skarpa andstæðu við þeirra náttúrulegu heimkynni það sem við höfum reynt að gera er að fara inn og finna þetta dýr til þess að fólk finni svona

ákveðna út frá þessu verkefni þróaðist þá fundum við bara ákveðinn brunn þar sem bara endalausar spurningar sem varða tengsl okkar við náttúruna sem við höfum verið að velta fyrir okkur síðan

í alls konar mynd ég meina

hvað eru gæludýr af hverju eru þau með þá stöðu sem þau eru með af hverju erum við með allar þessar hugmyndir sem við setjum yfir á dýrin að finna leið þar sem að maður getur á vissan hátt talað fyrir þá sem ekki geta talað fyrir sig sjálfir við við erum bara

af öllu þessu kerfi lífvera og það sem meira er við erum bara pínulítill hluti af því ef það er rétt er ekki eitthvað sem við þurfum aðeins að fara að hugsa öðruvísi þurfum við ekki að færa manninn aðeins úr þessum miðdepli þar sem hann sér sjálfan sig

sem annað hvort einhvern verndara náttúrunnar

annarra vera eða eða það að hann

yfir því hefur yfirráð yfir því í það að sjá að við erum bara hluti af þessari keðju þættinum er þá lokið í kvöld á morgun er Dagur íslenskrar tungu og í tilefni hans ræðum við við handhafa verðlauna Jónasar Hallgrímssonar sem verða afhent í Bergi á Dalvík verið þið sæl

úr